E a coltua do Belgio ascì me saiæ conoscila megio. Quello che sò o l'é che o Belgio o l'à doe lengue offiçiæ, me pâ... o franseise e o... Ah, comme se ghe dixe, va ben, oua no me vëgne in cheu o nomme... Però quella lengua germanica ch'a se parla in Belgio. E donca gh'é doe lengue e se peu dî ascì che gh'é doe etnie.